ספייקס איז דא, הילס, בעלעט פלעטס, <hesitation> סליפערס, פופוטשן, <hesitation> נאך דעם איז דא אלע מינע הילס, באקס הילס, וועיפער הילס. נאך מינע שיך. בוטס, ענקל בוטס.